Abowa kɛse a medze m'enyi ehu no da yɛ ͻson. Na muhun dɛm ͻson no wͻ ber a yɛkͻr nserahwɛ wͻ kakum. Yɛkͻr dɛm nserahwɛ no, wͻdze hɛn kɛkyerɛɛ dɛm abowa no, na nna ͻyɛ me hu ara yie. Memmfaa m'enyi nnhun ͻson no da. Na dɛm abowa no, kwan a nna ͻfa do dze no hwen ͻdze sesasesaw mbowa nketsenketse no gu beebi no, nna ͻyɛ nwanwa yɛ hu ara yie. No ho yɛ dzen so.